Twi kisa o faano chamung no kaham tei kwthar khe tonwui mano. Twi kisa o bakteria mold tei yeast rok kwthang tongwui maniya tei bodol o torwui maiya. Chamungo twi tongma no kwran khai khe yongsa kuksa rok kharwui thango. Aboni bagwui chamung rok sokgya tei kwbangma jora ni bagwui tonwui mano. Amo baade bo chamung no kwran khai tonikhe enzyme rok faiya tei aboni bagwui chamung rok sokgya tei bahai wngya. Twi kwrwui khe chemical reaction bo wngya tei chamung no hamya khai maiya. Chamung ni twi no fwranna bagwui kwbangma lama tongo jemon dehydration freeze drying tei sun drying. O lama rok bai chamung no kwthar tei kwbangma jorani bagwui tonwui mano.